פאלחקיקה אללוע’ה לי ע’אנבגי נתעלם היא אללוע’ה אציניִיה، חית היא אכתר לוע’ה תכַלֲמא פלעאלם، ו ח’צוצא מעא אלקוה דיאל אצין אלאקצטאדיה לי כאין דאבא، באגי נתעלמהא באש הכא כתקדֶר תמנחני פרצ כבירא פמג’אלאת אלתיג’ארה ו אלתוכלונוג’יא ו אלספר، ו באלניסבה לתקאפה אצינִיה חתה היא ראע’’נִיה ו עריקָה ו ענדהא חצארה עמיקה.